أعتبر إنو دراسة الاقتصاد والمالية مهمة جداً، هالمجالات تعلمنا كيف نفهم القضايا الاقتصادية اللي تؤثر على حياتنا اليومية مثل التضخم والبطالة بالإضافة معرفة كيفية إدارة الأموال وتساعدنا في اتخاذ قرارات مالية ذكية سواءً في التوفير أو الاستثمار؛ لذا هذه المواد تعتبر أدوات حيوية لفهم العالم حولنا وتحقيق النجاح المالي في المستقبل.